Westu so miɗe yahaa yiidoyde e yimɓe mawɓe dedduɓe ɗum watta so mi ɓornoo ɗum. Hedde yimɓe ɗe walla yimɓe gollooɓe e laamu so neɗɗo ana yiyda e mun. <hesitation> kaddungal fuu ana jogii nde ɓoornetee. Ngam saabi <hesitation> faamu yimɓe ɓee banngal kala kaddungal fu jonka.